Fampirimana entana tsotra? Maka fera ianao, pasohana tsara zay tokony ase- asisika ao, alamina tsara, arindra tsara, atokana ny pataloha, atokana ny blouse, atokana ny chemise ary atokana ny tiserta